हुमिंगचिडिया तेज उडान दौरान उर्जा ईन मा लेंदी कि व सीधा रेखा तेज उडान मा जू पंख हूदन ऊ पक्षी तरह काम करदन किले की पूंछ एक सपाट आकार वी आकार ले सकदी य एक हवा जाहज तरहां हालांकि य जब भी मंडरादी चा